La pel sëca a së sa ch'a i sun a ezistu tanti tipi dë creme che për amurbidì la pel pöi e sai nen a ie dipend da la pel che t'las